Tɔɔ baá bisí sɩɩ ŋdzé bʋwɛ sɩ dɩɩ yála ka yele dzɩñtɔ fɔlɩtɔ ka búti ka dɔkʋ dzɩñtɔ ɖɔɔtɔ ŋsɩbɔɔ dúúniaá tɩɩ sɔkɔwá ka kɔnɩɩ? Mʋ kpátɔɔ dzɛ sɩ aayɩ, dɩ táa yála bɔɔ. Báa séé dɩyɛɛ, dɩ táa yála ró bɔɔ. Dúúniaá wáana sɩ bɩɩ báa bé wɛ bʋʋ bɛŋtɩ, mɩnɛ kéé álámɩná nɛsɩrɛ álámɩná báa bé wɛ bʋʋ bɛŋtɩ bʋʋ láá dzɛ. Ɖɔɔba baá, áláma baá tɩɩ wáana ɖɔɔbɔ mɛ, dza kayémɔ mɔ, ŋ táa ná báná boéé, ayiya kaá bánáa tɩɩ loó wá, faádzemɔ ŋtáa yɛ káná bɔɔ. Bɩɩ ŋ yɛ kɛ bɩɩ loó kɛ bʋʋ mʋkɩ nɩ bʋʋ ná ŋ taalɩ, lɔ ŋtáa ŋtáa yála ka mɩ ŋmɛ bɔɔ. Ŋnáa? Dzɩñtɔ fɔlɩtɔɔ lɩyá faádzemɔ mɔ, káná, fɩtɩlasɛ sɛɛ ɖɔɔbaa loówá, mʋtʋkaá baá loó, abéé fɩtɩla kaá baá lʋñ vɔñŋɛɛ yá, ka dʋ karazɩm bʋmɛ, báá sɔŋ. Ŋnáa? Bʋʋlɛ. Tɔɔ bʋká baá yɛ ba, biinaá baá lɩsɩ ka lɩná bʋ karazim ká yéé, tɔ bʋká bɩɩ bʋyɛsɩ bʋ kɔnɩ ásáráwʋ talá ró, mɩnɛɛ bʋʋ kpáta kpá róó yɛ velu! Kala. Ɖɔɔbɔmɛ, kumóo. Dásɛ kɛgɛ-kɛgɛ-kɛgɛɛ baá sʋkʋ ka kɔŋ kaa kakɩ sɩ bómɛ kɛ! Ka mɔsɩ ŋveráa bɛmáa ka kpátá tɩnɩ, kadʋ, bɩɩ ditoó baá gɛ bá yɛɛ, bɩɩ mʋtɔɔ baá gɛ bá saáyáa, báá sa. Dza faádzemɔ fɔlɩtɔ, dzɩñtɔ fɔlɩtɔ ɔ lɩyamɔɔ, ba yɛ tʋrʋnɩŋɛ, ŋñ kpáta ŋɩkɩ bɩɩ yá kpátá mɩlɩsɩ ŋsɩmɔɔ, ŋñná bʋʋ yɛ tsss! Fɛfɛtɔ tʋrʋʋ lɩ bʋmɛ, ññ kpátá tʋlʋ kʋŋkpálɔɔ, bʋʋ yɛ velu! Tɔɔ ŋñ gáŋ ŋ dito, bɩɩ domóo wáa ŋñ yɛ. Dito tɔɔ ŋŋgɛyá ñ yɛ, ŋñyɛ bɩ bʋlɔ ka doro. Ŋnáa? Bʋtá bisí ñ la ñ kaa gɛ dásɛ kɛgɛ-kɛgɛ-kɛgɛ ka kɔnɩ bɔɔ, bʋká bisí karazɩm ñlɛ bɔɔ, ñ ŋ. Dza kadzémɔ, ɖɔɔba mútúkésɛɛ baá mútúkasɛɛ baá sɔñ. Dza kadzémɔ mɔ, fɩtɩlasɛ sɛɛ dáa sɔñŋá ŋtáa taa ná kumóo sɩ bʋʋ yósi bɔɔ, ŋtáa dʋ karazɩm ka bʋmɛ bɔɔ. Vɔɔsɛɛɛ baá kpaŋsɩ na bʋ fɩtɩlasɛ sɩ, kala kaa ɖɛŋ ná goóreé kumóo kɔɔɔ kɔwana saŋsɩtɔ tʋ kaa ɖɛŋ ná bʋlɔ ka kpaŋsɩ ná bʋlɔ. Bɩɩ ba gnɩkɩ goóreé báa gnɩkɩ goóreé bʋ bisiyá bá gnɩkɩ bɩɩ ba gnɩkɩ bʋlɔ tɛlɩ, ŋñná ŋ fɩtɩla sɔñŋŋá gnaa fɛnɩ. Kaná, akukuwá mɛɛ ɖɔɔba báaaŋʋ wɛ. Bɩɩ bʋtɛɛ sɩ bɩɩ ɩɩ gɛ ɩ bɩsá mɔ. <hesitation> mútúka kaáyé wáana ká tɩɩtɩŋɛ ɩɩ kʋ kɛɛyá kɩwʋʋʋ bíɩ fɩtíla ɩí kʋ kɛɛyá kɩwʋʋʋ ɩɩ bɩsá akukuwá mɛ bíɩ ɩí valá báa léé ɩí lá akukuwá mɛɛ ɩí valáá dzɛ na bʋ dóñba nɩŋɛ na bʋ kasɩñgɛlɩsɛ na mʋ ɖaɖakɩpnaná nɩŋɛ ɩɩ valá bʋ nɔsɛmɛ ɩɩ lá, amá faádze bɔɔ dzɩñtɔ fɔlɩtɔɔ lɩyá mɔɔ, fɩtɩlasɛ sɩrɩnɩŋɛ wɛ, báa léé ŋñ lá ñna kɛɛ yá, báa léé ŋñ lá, kawɛ ŋ vanɔɔmɛɛ yá. Ñŋ ŋ sɔñ ŋsɩmɔɔ ŋñ lá, fɩtíla mɛɛ ŋñ valá ŋñ lá bíɩ ɖaɖañbɔ bʋʋ wɛ bʋʋ kɔnɩ. bʋ kpátáa ná fɩtɩla mɔɔ bʋʋ kpáta fóe ka búti akukuwá mɛɛ dzɛ, ŋnáa? Tɔɔ dɩ táñgáráfʋsɛ dedzémɔ tɩtɩŋɛ dɩɩ loówá mɔɔ, táñgáráfʋsɛ báa aŋkɛ wɛná ka fɩtɩlaá yá faádzemɔ, bíɩ ŋwɛ ŋñ lá fɔlɔɔkʋrʋ lɔ akukuwá wɛ tɛlɩ ŋñ sɔñ, ŋñ gnɩkɩ ka gɛ fɩtɩla goóre, ŋñ gɛ ka gɛ gbɔɔ kala. Ŋnáa? Tɔɔ faádzemɔ mɔ ŋwɛ ŋñ gɛ ñ tɔŋná ŋñlámɩná fɔlɔɔkʋrʋ, bʋtɛɛ sɩ tílásɩí ñ mɔrɔsɩ fɛɩ tákáradá ka yéléki bɔɔ ŋmíɩ? Bíɩ ŋ mɔrɔsí tákáradáá lɔ ŋʋrʋ kɔñ kaa kala kɛ gbɔɔlɔ ka ná kɔɔ ñ mɔrɔsɩyá nɩ, béé ŋñ yɛ? Tɔɔ faádzemɔ mɔ, bɔɔ dzɩñtɔɔ bɩlɩyá, táñgáráfʋ kadzémɔ dɩɩ yá, ɩɩ tɔñna dɔŋɔ. Ka mɩná dɔñɔ. Ŋnáa? Ŋñ mɔrɔsɩ fɛɩ dzeémɔ mɔ, ɔɔná. Ŋnáa? Ŋñ mɔrɔsɩ fɛɩ dzeémɔ mɔ ɔ kpáta ɔɔɔ ná aráa kééyá kpátá kpá fɛnɩ. Báa aŋʋʋ yɛ ʋ báabé kúlú-kúlú-kúlú ŋʋrʋ táa mɩna fɛŋɛ, ŋʋrʋ táa mɩna ŋɛ wɔɔ. Lɔ bɩɩ ɩɩ gɛ ɩ tɔŋná dɔñɔ bʋtáa mɔsɩ táaŋ bɔɔ, bʋtáa gbalɩ bɔɔ, lɔ bʋtɛɛ bʋʋ diŋɛ biina ŋarɩ gba bɔɔ. Ŋnáa? Dza kadzémɔ, mʋtɔ, mʋtɔ todzémɔɔ ba dɩɩ vóŋ, dɩɩ vóŋ dɩɩ di mɔ, ditóre mɔɔ, dzɩñtɔ bɩlɩ álɩ bɩɩ ŋ gáŋ kʋdzɔɔ lɔ kʋbɩɩ, bʋtɛɛ tɩlásɩɩ sɩ ñ la ñ kaa kpéri sɔráŋɛ kala kaa gɔsɩ ŋtɩ kpoŋ-kpoŋ-kpoŋ sɔbɩrɛmɛ ñ voñ bʋtɛŋ nɩ bɔɔ, ñ ŋ. Ba yɛ bʋrʋ bɔɔɔ voñŋá mʋtɔ faádzemɔ, álámɩnáá táa gɔsɩ ɔtɩ ró bɔɔ. Ŋñ lana bɩɩ yá goóreé baa voñŋá bɩɩ alʋfáá yáa, bɩɩ alʋfá naalɛɛ yáa, bɩɩ bʋ vʋ kakɩ mɛɛyáa ŋaá nɔɔ ññ fɛ ñ fɛ. Bʋká faá-faádzémɔ bʋ kpáta ka voñ fɛnɩ mʋtɔɔ dzɛ ka sɩsɩ fɛnɩ, ññ di mʋtɔ fɛɛɛ fɛ ŋtɩ. Gɛ, faádzemɔ, na yɛ, dzɩñtɔ bɩlɩ álɩ ba yɛɛ áláñ fʋlʋmá na áláñ gbɛtʋna tɩɩtɩŋɛ ba yɛ kpɩnaná bɔɔdzɛnɩ, gɛ bʋʋ fɔkɔ fɛ álámɩná, ŋ táa gɔsɩ ŋtɩ ka suŋ sɩ ŋñ fɔkɔ, ka fɔkɔ vanɩŋɛɛ kaa fútúsi bɔɔ ñ ŋ, bʋʋ fɔkɔ fɛnɩ. Ŋnáa? Dza kadzémɔ mɔ, dzɩñtɔ bʋlɩɩ. Álámɩná ŋyɛ farárʋná, ŋñdʋ fʋwa. Bʋtɛɛ sɩmmɩɩ tɩlásɩɩ sɩ ñ gɔsɩ ŋtɩ ka dɔkʋ fárɛ hʋʋŋ-hʋʋŋ-hʋŋ ñ fara bɔɔ ŋmɩɩ. Hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋsɛ wɛ, sɩɩ ñŋ fɛ biina, baá kɔnɩ kaa fara fɛnɩ. Bʋʋ fará fɛnɩ bʋ tá táa yɛsɩ álámɩnáá dɔkʋ fárɛ bɔɔ, ñ ŋ. Ñ ba dʋ hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋ ká kumóo tɛlɩ, káa fará, kaá fárá yá bʋ fɩrɩ kala ké buraaaa! Álɩ bʋʋvʋ bʋnáá vʋ kakɩ álámɩná suñtɔ. Ŋnáa? Álámɩná táa gɔ ró faádze bɔɔ, amá ŋñ yúku, ŋñ yúku bʋvʋ ké. Tɔɔ bʋná feé-feé mɔ dzɩñtɔ fɔlɩtɔ ɔ dzɛ. Faádzemɔ ŋsɩbɔɔ dá faádzemɔ biya lɔ bʋ dzʋna dʋ mɔ, dɩɩ yelé dzɩñtɔ fɔlɩtɔ kóo ka búti ɖɔɔtɔ mɛɛ? Dɩɩ yálaa? Áyia bɛŋtɩɩ, áyia báaakɛ na ka báabééyá. Bʋ yelé mʋ tá kpá sɩ dɩɩ yála ka yele dzɩñtɔ fɔlɩtɔ ka búti fɛ ɖɔkɔtɔ boé.